Ti chojni chjasintajni chojni kjuíchꞌena díos la nchónhña sínkí kixin díos na ndáchro en ti palabra kuènṭé kixin ijnko chojni la jehe chꞌán la kjuíchꞌéna chꞌán ixí imagen ko semejanza kuènṭé chꞌán ichro la méxra̱ nnn jeheni na como chojni ni na nchŏnhña sínkíni, sínkini ri ntihi chjasintajni kixin jehe chꞌán la kuíchꞌéna chꞌán ti jeheni a, kixin tsjikosáyeheni chꞌán la ko sichꞌeni kaín ti nkehe kue̱toan chꞌán, kaín ti nkehe jína na kaín ri nkehe kuetoan chꞌán kixin jína tsꞌejóni na jína tsonixe̱heni íso sin kixin nkexrín tsitekaon sin ti jehe chꞌán na, kixin jehe chꞌán na ijnko díos imá jína na, jehe chꞌán kuíchꞌéna chꞌán kuenṭé ti chjasintajni na, ko kaín ti nkehe tꞌikoni siín a, na jehe chꞌán kjuachaxín kuènṭé chꞌán kꞌóna ti nda̱ñao na kaín ti nkehe náxrjón tꞌikoni íxi ti intia la iko la, kaín kjánchó a̱ntsí sínkí ijnko chojni, kixin díos jehe kuíchꞌéna, kuíchꞌénaxín itja ti nkexro sao̱xién kjuíchꞌéna chꞌán na tinkakuaxrjeníxini na tjejóni hasta ti. Ijie e, na díos na, tjanjon kuachaxín kixin tsꞌejónina kain ti nkehe náxrjónhña tꞌátsínka cada nkojnko chojni na jehe chꞌán na nkochríxín tjendaxín chꞌán tjinkitsa chꞌán cada nkojnko ti chojni kuíchꞌénaxín chꞌán itja chꞌán, na, tjinkaon chꞌán kixin nkojnko chojni la tsitjáñahña sin na, tsinkáchónki sin la ko tsochóxin sin ti jehe chꞌán kixin ti ijnko ñao̱ tsokjan chꞌán ti ntihi chjasintajni na tsikakjín chꞌán nkojnko ti sin kuítekaon ti jehe chꞌán, na, jehe chꞌán na, kuíchꞌe chꞌán preparar ijnko lugar ntaha nkayanka̱jní kixin tsꞌejókoni chꞌán, méxra̱ jehe chꞌán na tetoa̱n chꞌán kixin jína tsꞌejóni, na ko kja̱xin te̱ṭoa̱n chꞌan kixin tsotjue̱he kicho, kíchoni cada nkojnkoni ti ntihi chjasintajni tjejóni a, na kixin cuando ti ñao̱ itsi chꞌán na, jehe chꞌán la chronkaha chꞌán nkesán na ninkexrué noehña, kjánchó ti ñao itsi chꞌán na jehe chꞌán tsikakjín chꞌán nkojnko ti sin kuínkáchónki kaín a̱sén ti jehe chꞌán, ti nkexro kuítekaon na ko ti nkexro. Chaxín kaín a̱sén chréhe̱ ti jehe chꞌán, méxra̱ kaíni na sínkini na, ticháxin tsitekaoni ti, ti nkehe tetoa̱n chꞌán, kaín ti nkehe tjinkaon chꞌán ko tóxríhi̱n chꞌán kixin tsichꞌeni ntihi chjasintajni a, tsjinkiṭsehe kíchoni na, tsonixje̱he kíchoni nako tsitekaoni kaín a̱séni ti jehe chꞌán ichro chꞌán xi̱ka kꞌue̱ṭoa̱n chꞌán na méxra̱, kaíni ntihi na jína, jina nti, tsjinkiṭsa cada nkojnko kíchoni nkojín sin tꞌatsinka nkojín nkehe náxrjónha la jína tsonixje̱heni sin la tsjinkiṭsani sin na jína tsjancheheni díos kixin jehe díos tsjinkiṭsa ti jehe sin a, kaín ti ña̱o tjejóni ntihi chjasintajni, o̱ nkojín nkehe náxrjóha o̱ níhi sin la jína tsjancheheni díos kixin tsjinki̱tsa ti jehe sin a, díos na ó kue̱ṭoa̱n na ko ó chrónka nkexrín tjinkaon tsꞌejóni ti ntihi chjasintajni kjánchó nkexro cada nkexro tjinkaon nkexrín tsꞌejó ntihi na ko á tsitekaon sin na. Tsitekakoha sin ti nkehe kꞌue̱ṭoan chꞌán, kjánchó díos na tjinkaon kixin kaíni tsokuaáni na, kaíni tsókuitekaoni ti nkehe tjinkaon la ko ṭóxríhi̱n, pero kja̱xin tjanjon chꞌán ti, kixin jeheni tsjenka̱yáxini ko tsichꞌeni decidir ti nkehe tjinkaoni para ti vida kuènṭéni a kjónṭé jehe chꞌán ichꞌe chꞌán prometer nchóhña nkehe kixin noxin jeheni tsinkáchónkini ti jehe chꞌán na, jehe chꞌán tsjinkiṭsa chꞌán ti jeheni ko tsjakꞌeko chꞌán ti jeheni hasta ti ultimo ña̱o ti tsꞌejóni ti ntihi chjasintajni a.